لوكان كل واحد يركز على <hesitation> سعادة شخصية نتاعو المجتمع يكون هايل، <laughs> للأسف هذا يلتهى بهاذاحتى واحد ما يلتهى برحو.